والله اكثر كعدة ارتاح بيها هي كعدة الكرسي او القنفات اريحيلي لان كعدة الكاع ابد ما كدرت اتعود عليها ظهري يوجعني من وراها